ah təyi aʒu, təyi ga kakwuyu be babu ənda va jlumu gada ənda ah aʒu təyi gəna səgalwo aʒu tapəska, tapəska bani, ilək akchi ga kakuyuk, aʒu tapəska ga badiba əmda va kaugau ah dək bərəs, aʒu tapəska be əmda a kauyok go bərəs. pəra əmda va jlumu gada əmda vajləmu, gəna əmda va jləmu wujurna wujurkak patla, ko wujuruk ah gəna ənda bawu, us kunak manyəm bi ko wunya, əmda va jlumuduk wujur, əmda va jləmak tapəska. amma sugalwau əmda va jləmək suvuwa əmda va sau dək suvuwa gadak, ah alək dəyak nai, bi kwaya diyak lan bi kwaya diyak dəgəm, əmda va jləmukək, əmda va jləmədək iri kəndunau, va əmda va bəlimda əmda va tə yu. to aʒu kwari tə'yi kəma yadda nə ʒənu akau, təyi ba ənda vajləmu dək aulamu, ah əmda va jləmu dək ah dək awun, əmda va jləmək duk fibaba əmda va jləmu dai, əmda va jləmu dak chi, kwari əmda va tau, kwari kuli, kwari va kwada kunubai. don akunək kənkənau aʒu kargun, ga kakwuyu akunu be babu va va vajlumu atkwa kənda. va jləmenda ətkwa, vaskune ənda tədəm, va vatagak ah ah akchiye da kargunən babu vajləmən atətkwa kənda ga kakuyuk